Satria moa zay i Perou io da firenena gouavambe la vokatsin'ny zay da mana i karazana toetsy andro maro isankarazany ohatsy hoe ny a Lima sy amin'ny cote somary mafanafana manomboky amin'igny desambra igny hatra amin'ny avrile igny ngamin'ny Onde sy amin'ny Mchoupichou koa somary mangatsiatsiaky igny fe ny fotoanan'ny faha mainanan moa zany maha maiky ny andro manomboky amin'ny <noise> voana mais igny da voana octobla igny koa-Octobra.